बात च सही छै कि ओट दूध अर सोया दूध असल म दूध नी होदु। दूध तो जानवरां से प्राप्त होदु च, जन गाई, भैंस या बकरी। ओट अर सोया दूध असल म पौधां से बनि छै, त इनक असल म "दूध" नी बोलि सकदा। पर आजकल लोगां नयाण अर पर्यावरण अर स्वास्थ्य कारणों से इनक दूध जैंसै उपयोग करन लग्ये छन, तो "दूध" कहण म भी एक प्रकार से आसान लगन छै।